Onday فرح ود تكتوك bagno na esa ademri fa alie logon agka bagnina naya, nouge logon fa tagnina naya. Ter ali bangad eli esad mania fe ali ali ekora سلك ganga wesila felemani ta fe erbaie hikr shogolekon oue ta oue ta hosan hosan oue nailo غير ka nae na eri hikr shogoleka taka geria fe غير ka eska eaga temo ter حاجة geria fe emi eka sherha te eaga te engir bagni na engina mangina engaina mangaina bagni <noise> لكن taka erbire femoni hikr fa bagni.